Anguraxhi niónn ihó takati ihó kamati ihó naketi kaya keti ño'ó ito no'o ñoo ño nanrukuti takati pero xhino ihoté uj. <hesitation>